Ku su ni nayivi kante va´a te suu kantevada o ja nu tu ku <laughs> masa tu kanuu xee ku ko ja, nasani kaku ini in, in nayivi te kaa kajaa yuga nasu taka na na kanteva´ada yua.